मैं खाना खाए में कम से कम पैतालीस मिनिट के समय लेथो। मै खाना ला एकदम चबा के खा थो। चबा के खाए से खाना अच्छा से पच जायल। मैं बहुत आराम से खाना खा थो।